Assina alo primeru polos gatus uropeus que sonin assín la huerça dellus andi yo vivu, d'estus que sonin assina de güenas hechuras, pelu cortinu i de munchas coloris deferentis. Tién el rabu arreglu alas patinas i assina de pelu cortu tamién, enque áin angunas i angunus que tién el pelu longu nel rabu. Aluegu están paí los gatus persas, que tién el pelu longu i el caretu assín comu estripau paentru, col morrinu assín mu chatu. Essus sonin mas ralus i tamién mu carerus. Ei ascuchau paí que alas vezis tién mas pobremas de salú i de malotias que vien dela genética dessa raza. Tamién áin paí unas gatas i unus gatus mas ralus que la vigin, porque tienin assín las patinas chiqueninas i a mi me da un calafríu namás de vé-lus.